कंगारू कंगारू न तो ओस्ट्रेलिया में बहुत पायो जायेज। ये मैंने सुनियोज। ओस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी छे। वो कभी कंगारू च कहेज। पर हम कही जानू कंगारू का बारा मैं पर वो बोली रही थो। कि कंगारू मारना कुटना में, बॉक्सिंग करना में घणो माली रहे। उका हाथ जो छे वो घणो <hesitation> ताकतवर रहेज। न जो कंगारू छे वो दिखणा में भी एक नंबर रहेज।